Los mas activos son, ixquita, tlalibis tlalibis inon inon único de nochi de ca youaleh manimitzilui de ca youaleh ino tehu ino tquimixmatiah toyulcau ino yaha hurón, porque ino quichtequi piyutoh, quibica piyutoh ca youale cualana itic nogallinelo quibica piyutoh oquicua inon yaha hurón, ca youale non notiquiti yaha hurón, ino ino cueyotl canaco yeh acmo ualaseh ma yec neha acmo onechtocaroh Coyotl, pero cuac nononah, no- no- nosihtzih quemah toravia tetocaro non coyotl, hay nonantzin yoxo youalah coyotl, ca youale yoconbicac yonoconpoloh nobexoloh, pero mitznonotza yah cateh de años como por ejemplo de tle año nipia cinc- cincuenta y ocho <hesitation> como de <hesitation> setenta umm toravia nitzotziquitzin aha iquipialouaya nosihtzi noiuqui piyumeh umm ya quitimichtiquilic, inon pero merouah coyutl, coyutl o hasta toravia tzahtzi, uxan acmo queman itcaqui non coyutl, pero uncancah hurón, hurón itquixmatih, itquixmatih hurón ha inon inon hurón, uan miston tla ocanaquih in piocuani no quinsaca quinsaca pero noiqui cah youaleh, pero no quinbica tzocoztitzih, hurón amo, hurón hasta masqui ya behbeyi san quinquixtelia intzonticon, inon hurón ujum. uan miston, inon quema ixmotlachili, pero de miston ua hurón saye inonteh cachi tlachingaroua cah youal cah youal, ua inon quinon, itlah ocsente, itlah ocsente amo niquilnamiqui, esque como timitzilis horita miac siuameh niacmo quipia piyumeh <laughs>